La kuxena jná xen köö ñún gién ‘nɇɇ’ i jïï’na júú kiá’na i lún kiää’ná i kuii jná la jy úú’na i ta jmí’ lɇ mi róórá’ ta jmí’ lɇ i xa jmýý ngyn kié’ i xa jmýýe ku gin kiaa kö’ xedn i re lɇn xii’ i giⱥa, jñá jïï’ i ga giⱥⱥ jïï’, xen i ga giⱥ ‘ña xen i tu lóó jïï’ xen i tulu giⱥ, xen y tulu giⱥ dsi ‘ña, i tulu giⱥ dsi jñá, xen i tulu giⱥ dsi giⱥ, xen i tulu giⱥ dsi giⱥá, i kie’ xen dsa jáaá kö i tá’ i ma re dxi éé kö ‘ña lóó jïï’ la jy ta’ dsa jáaá, ta’ xii’ i kuiina, dsa jáaá ‘nɇɇ’ tá’ amigo kiäna i kuii na i ku gin kiáá o ngýn kié’ la nɇ re Lɇ e jána jná.